Komi wawata numtugo egaa wakkati midon bingel kanjum woni wakkati abba amin baaba am babirawo am hosata amin yaara amin babal yiwugo maayo wakkti man o yaara amin babal fijugo, babal man don wela mi masin nden mi yejjitittaa wakkati man.